ଅପନା ଜିତେ ପକାର ସୌସ୍ଯାମ ଅନଂଗ କୋ ନା ଜାନନତୀ ତଃ ବତ୍ତୈନତ ହୁଂ। ସୌସ୍ଯା ଇତୀ ସୌସ୍ଯା ଅନଂଗ କୋ ଵିଶରେ କ୍ରାଇଜା ଜାଯେଜୀ, ସୌସ୍ଯା କେଟେ ପକାର ଥାଂଠୀ, ତାଃ ପ୍ରଶନରେ ପଚ୍ରାଜାଯଚ୍ଛୀ। ପରସନଡୀ ଵହାରୀ ସଂଖୀପତାଓଟେ, ଆମର ଜୋ ସସ୍ତିଯା ପଦାଯତା ଥା ହୈ, ଜିପର ଏକୀ ଧନ୍ଯା ହୋଗାଲା, ଗହାମ ହୋଗାଲା, ଵୋ ଏପର ସୋ ସସ୍ତିଯା ଥା ହୈଂ ଦୀ।